<noise> Kannga sa'irga ni <hesitation> ko huunde hesre mbi'eten. So ammaa ko huunde naftirteende, <hesitation> naftur e laatiriye <noise> ngam sa'uki <noise> fiiji bana <hesitation> cincin e ko nanndi non, walla mburu. So to a warii <hesitation> a sa'ay bana ɗii, <hesitation> a heɓay - aran ni wona woodi laatiriye ngen, nden a taskake kala ko maran-ɗaa haaje ngam sa'uki kin mall - bana fulaawa maaɗa e ko nanndi non hawtaama.